Ave... pos enque tengu mu güenas acordanças de quandu diva de chiquinu a un zoo en Cantabria cola mi familia, i enque m'encantan los animalis, possimenti, essus que no vemus de continu, colos añus m'ei güeltu más coscienti del estal bien animal i me precupan las sus condicionis de vida enos zoos. Assinque yo t'izía que'l museu. Porque ca museu es deferenti i te puei aportal unas cosas o sotras sigún delas sus esposicionis o las sus diciplinas (escoltura, pintura, estoria, arti, cencia o tenología).